Gny fahaizako gny ifandraisan'ny tabalaky samy tabalaky koa zao de amin'ny alalan'ny fofo avao koa zao no ifandraisandreo ndraiky le hoe i mimiaomiaomiao igny, zay zao rô ahaizako hoe fifandraisan'ny tabalaky samy tabalaky.